Ireto avy vôlagna roa amin'ny folo ao agnatin'ny taogno: zanvie, fevrie, marsa, avrila, mey, ziin, zie, ao, septambra, oktobra, novambra, desambra.